Anggo di amian museng tongan kan, mala manyapai boru adatna ro mei alaklai tongan kan manjalaki boru, ro mei manjalaki boru, adong naron nanida nia, i sapai ia mei jolo aha nai ombar balok nai, i sapai ia ombar balok nai sanga na bujing bujing dope, sanga nadung marando, sanga na umak umak na ninna i kan, i sapai ia mei non bujing bujing mala ning kalaki naron, o sonjia dei i manyapaina ma ra mei roa marrbagas ningia mai, i sapai ia mantong aha naon lunggu lunggu naonkan, dung isapai ai lunggu lunggu nai isapai ia me non, pala dungi naron molo, aha do naron dapot do anak borui get mangecek iontang kalai me mangecek, baen kalai mei non dua duan mangecek naron ni i kan, o sanga ra do anak boru on marbagas, <noise> molo ra dontong anak borui kan marlanjut mei tong naron obaran nai, get mar lanjut mei non obaran nai, mala na get i pabuat, i pabuat na ninna i, kemaninon i sapai alai meninon ke malai non mar sapa tu si, sanga songonjia bagen tuorna, sanga laga- lagak <hesitation> langka matobang na songondia sanga i pabuat do, sanga marlojong do, na ninna i, molo i pabuat tongan kan angkon na aha me naron bo, o songon tangko binoto na ninna i bagenan. Ke ro malai i mandokon aha, manyapai tuorna, baru patibal sere, iupa upa mejolo naron umaknai, sanga sadia tuorna, dungi dung salose songini marpokat menek mei naron ayah ayah, dung siap naron marpokat menek ayah ayah, marpokat godang muse mei naron, baru naposo nauli bulung nai muse naron marpokat, dung siap marpokat naronkan i tentuon mei naron tanggal aha nai sanga tanggal piga do orjana na ninnai, i tentuonmei sanga tanggal piga orjana, dungni dung i tentuon tanggalna sanga tanggal piga ari nai, orja mentongan anggo i sadunkan adatna, marbulang, markaroan golarna, markaroan marnasid, markibot, soni mei anggo i sadun jabat do orja, i pabuat mei dung salose naron, baru markobar mangalen sipaingot di alaklai nai tu adaboru nai tu penganten na dua on, baru naron ioban kalai langka marsanji bagen mentong jolo naron alai kan, mar sanji mei bujing bujing nai, baru i pabuat ia- i pabuat mei non i pintui i sorahkon ayah nai mei naron dot umak nai i pintui tu alaklai nai, baru ioban kalai mula dao naron kan mancarter motor malai jolo i, mula na dao naron bagas nai, um tolap naron tu boukna an, tu bagas ni bouk nai, markaroan muse mei i si. Dung siap muse naron markaroan kalai i sadun i bagas ni alaklai an, baru marulak ari tu kampung niba an, mebat golarna, dung mebat naron marulak ari muse alai i patoru arina musengan.